Mi silan manga-manga ha les, petel-petel ha dow ngam voda ta rufa sankita ha lesdi vonna babal mai.